Binndirgol <hesitation> no anndu-ɗen ko huunde gaɗaande ngam binndi waɗiree-ɗum. <hesitation> Wonngol binndirgol ngol a taway e ngol woodani ndiyam to nder maaagol. A jogoto-ngol tan, ɓilaa-ngol <hesitation> dow ɗerewol a winnda. A winnda ko'el ngel e ngel wurtina goɗɗam <hesitation> ndiyam <hesitation> walla mi wi'a ɓalineeri. Ndinɗon ɓalineeri ndin kayri winndanta ma kala ko maran-ɗaa haaje fuu, wurtoo honnduko maaɗa mbinndaa-ɗum kadi.